Ahierna thëshja një battut çë thëshjë: i ran, i ran e mosnjeri zbylli, ish një battut me fjalët arbërisht, i ran, comunqui ngë di gjë pë’ la cultura dhi l’Iran e di se ë in Medio- Oriente ma ngë di të thom më shumë.